Ɓiiso kupe yi kɨ yilmun de, ɗii mu sak gwan, gwan wali, ɗii mu sak gwan ngurum ɗii musak mɨreem ɗiimusak gwakal chak ɗiimusak kusuk ɗiimusak kas ɗiimusak gwakal ngurum ɗiimusak wake ɗiimusak kwe, <hesitation> ɗiimusak mɨreem ɗiimusak <hesitation> kom too. ɓiiɗewet ɗiimusak ɓii pe chet ni, pe cet gwakal ngurum a mang a gwakal ngurum, gwakal ngurum kat kɨki kɨ ɓwan ɓii kɨ ɗwan kɨ vwang kɨ nji kuni ɓɨɨ kɨ nji kwat tukul kunya tukul waan ba nga pe kwat a tukul kɨsɨkhɨ muw pe kat ka chet ɗiikin tukul kɨsɨkhɨ ɓee ɗii ɗoot ɗii kalak nung kuso ɓe ɗɨɨ rup ku a pemini ɓe mop ɗi kwat a tukul kunya tukul chiak, tukul waan tɨ mop chet ɗii kat kɨle kuɓɨt ɓii ku ba kuso a kukɨjɨƙin. Tɨ ɗumɗii kɨle yokom yini kɨle yokom yini kɨle yokom yini tɨ wit nung ɗii kɨle amkapakani kat am ɗee ɗii shin wa kɨ yakme ɗii kofi kun kat kɨle kofi kun ɗee ɗang kofi ɗee ɗang amm ɗee ni shin a kat ɗii shin ɓee ka shwat wusni kɨ shwat yokom ni reng tukulni ɗang kɨ leng poo kɨ le fuung tɨ ɗuum ɗii kat ɗii ɗuum ɗang ku mang dang kat kɨ mang kɨ tep ɗang kɨ na yit ni chiash, too ɓii gwan ɗee ni nung ɓii ɗe kwani kyes se kupomet. Too pe chet kwe pe chet ngom kusuk kɨna mop ki lee kusuk ni kɨ nji kɨ mang kɨ kwat shing tɨ kɨ tuɗii kɨ tu kusuk ɗee yakal kɨ tu se yit kun ɗiƙɨn shing ni, ku feerni a ku kɨ puun kat kɨ puun ɗang kɨki kɨ mang tukul kɨ pikit kat ɗii fiil ɓee yakpak amm ni kɨ le yi amm puk, yi puk ni kɨ tu ngokor ku kiin ku magi tɨkɛ ɗang kɨ nji ku puk kam tɨ kat amm ɗii fill ɓee ka yak kɨle ɗiikin tukul puk ni. Kat kɨ le ɗikɨ tukul puk ni, ɗang kɨ mang chwall chwal mɨ kusuk ɗee ɓeɛ kɪ wur dɨkɨn tukul kɨ ɓot rep seggem ɗiikɨn amm ni ɗang kɨmang kɨ wur rep kwe chwal ni kat kɨ wur chwal to ɓe kɨki pikar puk ni ɗak. Puk ku pe sogom ɗee ni kɨ pikar puk ni ɓee kɨmang kɨ ki kɨ ɗeense ɗang kɨ nji, ɗang kɨ nji ɗi ɗang kat gom ni kat kɨ wur tap kɨ tal a ɓeet muw ɓɛ kɨ le ti ɗuum ɗii pe gom kusuk ni kat ba ɗuum muw kɨ ɗekɛɛm soni ɓɛ ɗii cin a wakash wakash wakash wakash pooka don ba ni ɗuum muw amma kat kusuk gom kusuk ɗuum kɨ tal kɨ shel kam mukur ɗiikɨn <hesitation> kɨ shel poon, ɗuum ngas ni pemop ɗii ngas nya ku poon, kɨ shel poon ɓee poonɗe ɗii tap ka kunise kiff kat kɨ foon kush kɨ war kɨle ɗiikɨn ɗaa, ɗii mɨso ɗiikɨn ɗaa ɗang kɨmang puk kamɗe kɨtung kɨtung kɨ wur ɗiikɨn ɗang ɓee kuso ɓaa ɓiisomu kudiimuso se yi kauyemun a ɓii ɗee nya a ɓiisoni.